<noise> Tëtä Filipina oako mokoipa mboapi yasipipe <noise> mopeti eta <noise> juripopa, saupa sau arasape mbia Aguinaldo jeevae kua mbia omofunda <noise> omofunda kua tëtä jaema omboyao Filipina de España Encabil, icapuital manila jare ikorepoti peso filipino Kua tëtäguasu oï continente Asiape, <noise> kua tëtäpe yandepuere yaguata vaera jae <noise> ko costero jare <hesitation> vinondo <hesitation>